Mi nyaman nyamdu debbo am je mi wairi nyamugo asaweere, mi yewtan mo hala beldum komi lari ha jahangal mi yehi no mai.